Parrot ba atka tok belai sijak tei kwbangma rong gwnang naithok sak. O tok bui ni kok no swrungwui mano aboni bagwui no atka tok no nogo rwjago. Atka tok ni jaat jemon African Grey rok kwbangma kokthai swrungwui mano aboni bagwui atka buini kok bjio swrungo tei kok sai bo mano. Akta tok kwbangma bisi thangwui tongo tei bagsa atka tok ponchash bisi ni kwbang fano thangwui tongo mano. Atka tok rok chama manwui rok ongka bwfang bwthai tei maichwlui cah o. Bongni yakung ni yasku kwrak bai bohrok bwfang wafang klaisa khe kai o mano. Atka tok simung kwbangma rong gwnang naithok sak tei borok bai tongwui manma bagwui borok bai belai hamjago.